أفظل طريقة أبدأ بنومي يوم إني أستيقظ بدري وأشرب كوب قهوة وبعدين أحب إني أخصص وقت لنفسي، وأقرأ كتاب أو أتأمل في الصباح وهالشي <hesitation> يساعدني إني إبدأ نومي-يومي بنشاط وبعدها أتحقق إيش عليّ طول اليوم إيش عليّ مذاكرة أو عليّ شي، وأبدأ نفذها.